Ma häste ei usuq, et ümbrejagaminõ määnestki põhjapanõvat hääd mõjjo avaldasiq, küll aga või ümbre mõtõldaq tuuq- tuu, kuis jakaq toetuisi noilõ, kiä tõtõstõ kah eloh hättä ommaq sattunuq: ütsikimäq ja vaesõqlatsõkõsõq ja muuq sääntseq tegeläseq.